Ikaviko <noise> moa yaiporu <noise> jare yau, erei yanderete raji peguaraño, esa <noise> iruva yaiporuyave, ani inyectablereta ,ani yande sopeguareta jokuae <noise> ipuereta guirokomegua yande soo <noise> jokogui <noise> ngaraama ikavi <noise> yanderete ñamosiente